Ja ijin najmi xi xkine'an kjat'e nijmá nijmá ton njmá ja nda ngujña nde ye'e ndáa kui nijmá kitsitjse'an ku s'aende kjuane ñujú isitjen'a t'ajé ku isi'a kui nijma ku ja kichjanni ngu uráa tse kichjan kui nijma'na kui xi skineñáa t'ajénde ku ja'asunga titú ngat'a faka- fatsuba xutande titúu ku fa'ajoní nde nga bateña ku ja tsatséna'a kui titu ku s'ende kitsitsje'an <noise> inejiun'an ku itsje'an ts'e'e kui titu xixi nga ngugnu ku s'ae nde tajñú 'yetéñá'a kui titu xka nachja b'etejónga xi'a <noise> ku